لو بيدي أغير شي في الماضي حقي راح أغير شخصيتي القديمة اللي أنا الصراحة بسبب هذي الشخصية عانيت من أشياء كثير صعبة في حياتي، أول شي كنت شخصية متسرعة كنت شخصية عصبية جداً وفي نفس الوقت ساذجة جداً، أي أحد يحاول يتقرب مني على بالي هذي الصديقة المخلصة الحنونة اللي راح تكون معايا على طول، لكن للأسف أتفاجأ في طنعات في الظهر بعدين، فراح أغير هذي الشخصية.